Ny Hebreo ro havan'ny Israely da ny fanjakana Israely amizay nitsanga tamin'ny tao valo ambin'ny efapolo sy sivanatajo sy arivo.